Telefoniq olliq kunagi ammu niimoodu, et na olliq kõik üte nööriga ühendet. A sis mõtõldi, et tuu tahetasiq veidikene nigu lihtsambas tetäq. Ja sis tettigi kuiki sääne väega tark asi, et juhtmit olõ-i vajagi, a iks ommaq ühendüseh.